Depawe sia hwini gwe ba ngiɓi a a za̱n ten hwa tantu go yek de abagi mbeni yek ta̱ da̱n suk ami a ilgwe ta hwi go yek ɗe ba mbul mal gwanso a ba zaki ta̱ ma̱lgon te ka̱ lubi gini ten la̱shi ilga̱ nguki so, so ta pa̱l ndalti gini gwe depawe ba hwulni ilga̱ nguki so ka̱ gibboo gisowu iliwo yek de yeke kume watla̱n ba̱l wuta nge dligini inget dli gi ka̱ ɗe yeke nget dligi ka̱ɗe ta pal ka̱ zhin duk ilgwe ani giɓiwu ta pal ka̱ zhin watla̱n ballu ba zak zhin wu so a ba mbul mal gonso kokkowo ta ba̱lti nalti gwasi to amau kokko a ba̱la̱n nalti gini, kume a bal nalti kokkowu ta̱ hwi ɗe ta dloni ta dloni ta ilgwe depawe a laka̱n ten byas wulsowu, so mil bali ɗa̱u simago ta hwi dlot gini Yek ka laki a mil ji adlosi so gaggabi jinita ngipsi ma̱n zit jini ta ngipsi so nya a ngiɓa̱nni ba zi ilgon ten mbatl so malgon pa̱li byas wullu ta mbeti ama da̱n sukti a hwiti a ta̱ hwini ma̱n zit gi za̱n ten tantu wonti jwe depawe gem ba man dla̱mti so wu a gem ana kopti yek na za̱t gi ten hwa tantu yek na talad gi ka̱ lugwe hal mbala̱n na yenti gini na̱ daraja gini don ta̱ hwi wul wonti kangwe ba da̱n suk mbala̱n wu kangwe ba koɓi na̱ mbala̱n wu suk kangwe depawe ba ɓanti ilgwe ba̱ gika̱so wu, ilgwe ba̱ gika̱so go ta̱ hwide ba ta̱ni so ilgwe sa̱ ba̱la̱n so ta̱ hwi de ba kanso kume yek gwisi ni ka̱ mbatli yek ana tapiya na na̱k gwisi, yek na̱k gwisi na lakti gini ya da̱nɗe hwa mbala̱n ka̱ mbala̱n ya denɗe hal mbala̱n ɓa pal wulgo asa̱ ngo lu gini ya da̱nɗe hal asego amago ba man zit ga̱ ma̱lgon na̱ zhila a hwit ilgwe depawe a ta̱ lat cinawu. To gem ka̱ti ji modli si mago sa̱ da̱n suk ami sa̱ mboki anten hwa wul sa̱ mboki anten byasi yek mago mus ya kan hwa ɓi si yana zit ga na̱ nali ya yeni go ni ma pa̱lti ilgwe de pawe mbunwu, so musamman ti bal kawu gini timan ta̱ da̱n suk a mi yek ta̱ hwi gilgwe depawe ni hwaɓiwu yek mago mus ana kupti yek mago na ta̱lad gi ten hwa tantu to gem kume hal ka̱na lamti ta̱k yen wul ga̱ nya tenki go yek ka̱n kop ga̱ɓa ma̱n zit ca domin amo a kobi yek ayeni yek a bodlili go ilgwe sa̱ hwigo ana kopti go ana kopti go yek na ta̱lad gi de ya da̱nɗe hwa mbala̱n a cina da̱ mbala̱n ka ya da̱nɗe ma̱n daraja a cina ɗa̱ mbala̱n ka domin kume ka̱ kop ga̱ba̱ ga̱ ma̱n zit jwe sogo to kayen da̱nti ten di atli mago a ɓa̱l ki bomti da̱nti si a ba̱lki bomti ie ame kume hal ka koɓi ilgwe depawe man zit jwa hwiki to gem ilgon da̱nti bomti a mbik tan di atl ge so a ba̱ ka tla bomti tan di atl ge so. A duk ilgwe ka̱ te gibi so ka mbi ma̱n yilla̱t gwa yulya a yilla̱k, nya a yilla̱ki ka̱ kopt ga̱ɓa ga̱ zit jwa yek ka̱na zit ga na̱ nali so, yek laki nya a yilla̱k ko ta̱ ako ka̱n ka̱ teko so ta zaki a ilgon mbikso, ta zaki a ilgon cikso ta zaki a ilgon lilik mbatlso ko da ta̱ wul lilik mbatli to a pali a nda̱ɗi kume ka̱ kop ga̱ɓa ji ma̱n zit jwa ju, so ama kume hal ka̱ni kiwo ka̱ da̱nti gwa ga̱ man zit nik ɗa yek ba̱ka̱ koɓi sogo gem ka mbi da̱nti